Nta nyeng taama nta maree bha efenfone saa nyeng hekabhe aano bha da nta ra bha ro abe eriri amaa taa, bha daa bhaa rorọ bha vaa ratano, ikpatakpata, bhasaa o, ora redaa arebe nto ro vaana bee, adaa bha saa bha nene ra re ata maree nyeng, nyayeng nta <noise> bhanoo auseree bha enae bho, bha daa bharo ariri amaa taa o, ikpata kpata ja bha haap a haap ara ratan bha nui bhanyi bho oron ja bhe bha daa, redaa rebhe revi bhavaa rofom arobee rovi bha sea re, bha kpona ji bhaa na evuma vum re faa saa ra ma na ava ma no mo nto soo zẹẹ bẹẹ, aro ara bha, bauseree ora ariri maa vaama bee, ara bha taa ariri, bhoa useree bhoro able uhavi ara ara bha taa oriri bho a useree bhoro abke uhavi ara ara bha taa ariri, bha saa ra bha taa riri asaa kha taa rue ebee bho bha saa ra kpona iroo asaa bha kpona iroo, oru obhazi moo ona onoo obhazi bhavan hozo yina oota ame. Huyeng kwa guro saa ro ara redaa, baam baam bha daa bha roro, baam bha daa bha riri otaa o. So bhoven faa anum kan naa daa kpam nto re ja kekabhe annoo baa daa oo oja odamadam nta ra saa bha riri nto ro vaana aboa obhazi agwo, obhazi re moo ra gwo humo bheven bhavi bhavi o uporo ra ratan je re bhasaa bha re ara bhon obhazi moo humo baa oji bharosoaizoi o. Avaa ra duu ara dọọ a tue enyi obhaziọ a bhaana ibo idoo ara enyi obhaziọ, e nuu ra duu ara doo ava enyi obhaziọ nzia adoo ma yina avaana eyina ntq re tue reto anyi obhazi odoo, ehumo iso aido hirii asaa bho obhazi nzin doo eyina avaana.